لصنع ساندويتش بسيط، أول حاجة تحضر خبز توست أو أي نوع تحبه. حط شوية زبدة أو مايونيز على الجهتين. بعدين، ضع شريحة جبن أو لحم حسب رغبتك. إذا تحب، تضيف شوية خس أو طماطم. بعد ما تجهز المكونات، اغلق الساندويتش وحطه في مقلاة أو اكمل تناوله مباشرة. وبالهناء والشفاء!